اون مین ماجا نمبر بھی ڈیلا ھتا فونا جا، اوٹھ بھی فون ھتی، اون رگی من ڈنا جی فونا پر ڈس پندرا منیٹ فانا بر بولاتی بولاتی باقی کونی۔ بس ڈجی کئین کونی، کڈھی اوین ڈسا بیسان رپیا جیا شوپاریا بھے گیتی ڈیتا، این ھیک دفا اوین مین ایرینگی بھی گیتی ڈیلی ،ایرینگی تمی سمجا پتئ آپون جھومر کیون چھون ، اون بھی مین حیدرآباد گلا ھتا حیدرآباد سی آڑلی ھتی ساڈھی تئینا سوا جی، اوا کھڈیم پاڑین بھرون آلی تو اوین ڈیلا ھتا تو اوی جی بھائو متھی آتی گلی پچھی اون گھٹ وڈھ بوللی ھتی، پچھی مین کا کرین تانجی بوڑی ھی ایڑی تو آپکی بوڑین کابو نا کری منی کا کئی ۔ پچھی اوا ماس سچی ھتے پچھے اوا من راتی جی ڈسی بجی میگالا پچھی من جی ڈسی بھجی کنگھی جا ھیک تو اپچی گھر کتی جام کتی بھوکی کھایئی کنگھی جا پچھی مین گلا اتھو ڈیکھین تو اوا بیلی ھتی ۔ پچھی کجھ محبتا جیا با تا ڈجیا کرلیا اوٹھ <hesitation> من اسرا جی چار پانچ ھتی گلی، اٹھو ٹائیم جی اڈا تیز گزرتا تو خبر ھی کو پڑتی آگیری تو آلا ہے خبر ئی کو پڑتی، مجھوری مین واپس آڑی پڑتی نا لا آوی تا ڈن اگی لا تو ماچڑی کھئین معنی محبت تو کجو جانو ھتو اوجی گوڈامین نوجڑ اڈا سکون آتا، زیدگی جی سکون ھین او اٹھ ھتی ، ایون مین کرتی اسراجی پانچی بھجی واپس آتا ، بس انھنو پلی محبت امچی ھلتی پلی ۔ پر ھیک ڈن اوا ماس کاوڑ لی پتئ کا تو اوی ماس وانچ ماگلی ھرو بھرو منی وانچ گی ڈی ۔ مین کیلی یار مین کٹھیم گیتی آوین مین غریب مسکین تو پانچا ھزاری مانگی پلی ۔پچھی مین اوین چھوڑ ڈیلی مین اویس سچی دلیس محبت کرلی ھتی ، کو تو پلکی چکر محبت کرلی ھتی ماجی دا اوین ڈیلی ھتی پچھئ اوی کیلی تو یا من وانچ ڈی یا تو من چھوڑ ڈی بس ، پچھی آخریم اوی کلی تو آجاس پچھی ماس بات نا کریو ، ھا ھتی مایجی محبت ھمین اویجا بیا بھی ھتی گلا ھی تو ھیمن اوی جی ھیک ڈو ٹابرین ھلی ھوی